مننه! زه هڅه کوم چې د هر چا خوښي په پام کې ونیسم او داسې ډالۍ انتخاب کړم چې هغوی ته ځانګړې وي. ځکه ډالۍ یوازې یو شی نه دی، بلکه د مینې او پاملرنې څرګندونه ده. که څه هم کله کله د زړه له کومې یو ساده شی ډېر ارزښت لري. تاسو د وروستۍ ډالۍ په اړه څه فکر کوئ چې تاسو ترلاسه کړې یا ورکړې وي؟